نفضل العيش في قرية صغيرة؛ السبب إن الحياة في القرية تكون هادئة، بسيطة، بعيدة عن الزحمة، والضغوط اللي في المدن الكبيرة، في القرية تقدر تستمتع بالطبيعة، والجو النقي، وتكون عندك علاقة قريبة -م- مع الجيران، المدن الكبيرة حلوة، وفيها خدمات، وفرص.